أنا شخصيا ما عندى تفضيلات طع طعامية لاكن لو سألتنى اا الناس بشكل عام فى ناس يفضلون الاطعمة الحلوه مثل الحلويات والشوكولاتة وفى ناس يحبون الاطعمة المالحة مثل المكثرات والاطعمه المملحة كل واحد له ذووقة كل واحد له ذوقة الخاص حسب المزاج والاحتياجات